Maromaro ny hevi-diso iheveran'ny olona ny saka, ohatra amin'izany zao oe rehefa saka mainty be <hesitation> tsy misy afatsy mainty ny lokony de oe sakana pamosavy izy zay, misy ihany koa mihevitra fa ny saka de mahita fanahy na oe ny saka mandrôka fanahy ratsy ao atrano, diso daholo zany fa ny saka dia biby azo ompiana toy ny biby rehetra ihany.